هي كي تخيرني اونتر ما نوليش نسمع ولا ما نوليش نشوف ، انا جوبريفار بيان ما نوليش نسمع ، بارسكو صاريلها كيما كيراك تخدم بلورديناتور دروك تقد تخدم بيه بلا ما تسمع ، تقد لي باف تاعك تستغنى عليهم ، مي ايسكو تقدر تخدم بيه بلا ما تشوف ، تقدر تخدم بيه بلا ما تشوف مي سا سري فريمون ديفيسيل ، فريمون صعيبة ، سما لو شوز لا بلو ديفيسيل انك ما تشوفش ، دونك جو بريفار لا موان ديفيسيل